ध्रुवीय भालू ठंडे आर्कटिक वातावरण में जीवित रहने के लिए उनके अंदर अनोखी विशेषताओं से लैस होते हैं। जो उन्हें अत्यधिक ठंड में भी रहने आराम से रहने में और शिकार करने में भी मदद करते हैं। जैसे ध्रुवीय भालू के शरीर के नीचे एक मोटी बसा की परत होती है। जो उन्हें ठंड से बचाती है यह परत करीब दस से पंद्रह सेंटीमीटर मोटी होती है। उनकी त्वचा काली होती है जो कि सूरज की गर्मी से बचाती है और उनके शरीर के गर्म रखने में मदद करती है।